Siamese, kua jei supereta yarakuakatu, balinesreta iyagui mbati ojiri, misi vae jare jaa, pukuvae oimevi <hesitation> oyoa, oyoyaiño kiarevae, jare ikiririmbaevaevi.